एबे बलुहने बलुहन भेल इ मरभुमी कहसाइन ओहवा बलुवे बालु हसइ ओसनुक ठौरमा सबह कसके बचसाइ कहबाही जौत हुनुकामा एगुणा कथी हसइ जनोरवमा हुनुका एगुणा देउनकही ओसनुक ठौरमा त एकदमै घाम खा हसइ । घाम खा भेलेसे धिकल हसइ । हसे उ धिकाली हसे घमवसे बचके तहिया हुनुका गण्हा खेन खेन के भेतरही भेतरही रहलही नाही सोनर्ह नहिया बनाके । देउनकही बहरा हैने निस्कलही ओकरे भितरे भितरा रहलही । कखानु कखानु मतुरे बहरा निस्कलही । हसे देउकही हुनुका बहुते बहुते पानी पिके देउनकही इअ उटवा भेल । उटवकता कस्नुक हसइ हुन्का एकेचोटिया बहुते बहुते पानी पिअलही नाही । हसे यापन घेन्टियामा पनिया लेले हलही नाही । हसे हुन्क जखानेए जखानेए पियास लगसाइ तखानेए तखानेए हसे लीलालही नाही । हसे ओसने कके हुनुका देउकही मरभुमिमा बचसाइ । हसे उ छणके तोर देउकही हुनुका कस्नुक हसइ अ हुनुकर वाही खुरवा । खुरवा एगुणा जबण हसइ नाही । खुरवा जबण चाकर भेले जौ हुन्कर मर्भुमियमा बुलके डौल हसइ नाही । हुन्कर कनवा हसे जबण जबण हसएए नाही । जबणे जबणे कनवा भेले केसवा जबण हसइ उ भेलेसे हसे हुन्कर देउनकही कनवा भेतरअ धुरी सबह हैने जेसइ । हुन्कके हसे वाही सुअन्ते तहिया बचोसिय नाही । हुन्का ओसने ओसने कके जियलही ।